Wen, weno ri wooy kintij qatz ngaan are' ri kb'i'xik ri rech chooj aa mon kaar rela' rloq'iik xuqkee ri rkaldiil ak' xuq ngaan, ngan a xuq ju k'o ju tya'j qa qatz ngaan pollo ladia kb'ixik che' qatlo qatz ngaan wa ngaan le rkaldil waakx are'k'la' ngaan a xuq mom. mom kaar rloq'iik kum re la, <hesitation> li, rtya'jil ri chooj kaar k'o rech <hesitation> cuarenta rjil no'j are'k'wal'a'más ngaan kintiij xuq ngaan wa li, li leej xuq qal tlo qatz ngaan ri sub' no'j wa'ngaan más la, <hesitation> la leej no'j wre' xuq qaqchee qatz kk'eyxik no'j tok b'aar tok paxil a kk'eyxik nima wooy a xuq nqaan junchik la' toort kb'ixik che' a xuq nqaan la'kb'ixik che a xuq saq rwooch pa aceit are'k'wangaan la' no'j li gas más kaar rjil are' nk'ila' ri rech chooj pur yolb'al moos pepian kb'ix che no'j are' la ri más ngaan wa a wre' kasi xuq qaqchee qatz kriqtjik kepli kimb'ij ink'i tla'xolla' tla'pb'aar tla paxil tla'si kriqtjik jnik'ri woy ri' mon kaar rjil.